Oiii, de matinô angay siogna zaho fa dia nivakiko anvayyi lasetinô. Izy iny mi any angay de tsy kiniako fa fade ra sendra vôndogna fogna fade ialako tsigny mavesatra aminô angay ty. Mifona angay zao fa tsy fananiko si any angay izy in takeo.